Oime mbapotɨ reta, iyuva mandɨyu ipotɨ, e mburukuya oime guinoi mboapi color, pɨtava, celesteva, jare pɨta juguiuva, rosa oime pɨtava, kuari iyuva, jare samou ipotɨ seleste va